A yna kpa ynami ye wo kpa kipa ke wo dami gbma mi kpa yna yi ena, ena kpa be dami gbma, ɓe ndye wo yi ena kpa ɓe wo da mi gbma ge yna aɓe mwa bare ndye dami gbma ge yna eɓe gbmari. Ena, hega kpa ena chni ɓe ɓedo ga be ese ɓwari'o wo go wo ya, wa etsu go giwo ɗye wa tsu ge, ena, hega kpa, ena nɗye ebwa ga zhi ha yi wo yim hechni ɓe he rona ena hna he znu cha he kpa agyeri ge ewo ɓe ga dna he ɓe, ena dye he kpa ɓa ɓa la la, hega chni ɓe he wna he knu ke he ɓwa iwo he gbmi e pma ya ge ė ewo zogo, ɓedo ga zhi ɓe dnumi ga zhi he keyi wo yi m hega wna ena hna he knu he ɓwa wo he gbmi epma ya ge ah-dodo ebwasa ga tsi shna ndye sala sa ga tsi, aza ga zhi ɓa ɓa ɓwa ena ɗye he balo ɓa si nɗye hee kpan ɓaga ɓwam, ɓaga si ɓa snu epma ge e sala. Nɗye khisimas sa ga tsi muhni, aza ga zhi ɓa ɓa ɓwa ena hna e he balo, sa ɓa zhi ge yna hega ɓwa ewo he snu aɓe do zhi gee ebwa shna nɗye mula ɓe nyi nɗye ebwa ga zhi e zhilo hega chni ɓe he kni eno ha knu ke he ɓwa'wo ge azhi lama nɗye ɓa kpa ena lom yna ɓena ezhi dodo gnu aga kpa ena lo nu m tso emi ɗye pyilo, bwago aye aga kpa ena he kpa ena hna aza ga kna e yebu'o ɓa zhi ɓa ɓa si ena hna aza kna e jigba ɓa zhi ɓa ɓa si ena hna aza ga kna enyi tse ɓa zhi, ɓa ɓa si ena hna aza ga kna e dapa ɓa zhi ɓa ɓa si ena hna aza ga kna e maye ɓa kna e gedu o ɓa kna e gumpu'o ɓa zhi ɓa ɓa si ena hna ezhni yeo mwa bare nɗye aza ga kna lofa ɓa ɓa si ena hna yna, ga zhi lo hna aɗye he ɓwa he gbmi ee pma ya ge muhni ɓa ena kpe ɓe da mi gbma yna ɓa yna ɗiyi e gna ɓe dna m hega ɓwa a wyim pye, hega giɓa he ga ɓwa gbmango hega mwa zhi ɓa ge ɓa dyi hega yna fnum hega zhi ɓa ge ɓa dyi dodo ha ɓa kna wna ya zna ɓa goma nɗye e gayi awna ɓa apa e a yna nu nu ɓe loo nu m, hega ɓwa ayna ɗyi tna ɓe dna eyi ɓe kpe he kna wo he si ynadyu ɗye ge bye num. Dodo miga lofa mile gbė agbmango ɓiri ɓiri hna mi zhi ɓa ge, dodo azni bya bya hna mi zhi ɓa ge afnuntee bya bya mi zhi ɓa ge, afnunte yilo gbi gbi ɗye mi gba mi zhi ɓa ge shna nɗye, eh-pari bya bye didi bya bye kpari bya bye gbari bya bye mi chni ɓe mi ku mi zhi ɓa ge dodo wyinsni mi ga ɓwa mi zhi ɓa ge ɓa ɗyi mi yi wo dna de gulon mi si, yna fnume ge m, za za ndye woga ewyi pye ga ewye be yna mi chniɓe mile ɓa mi gna dye azhi ɓa ewyi zo pye tsugu tsugu wyinsni wo hna agimi dodo nɗye azhi ɓa e wyi se mi <hesitation> zhi mi go yna fnunu, hna mi ga ɓa de ɓa e mi zhige mi ɓa gi ɓa ɓaa snu pma ge, migi ɓa ɓa ɗyi ke ɓa mwa, ɓa mari gimi shna nɗye bmya gi ɓa ma ɓyiri yna wori snu miga kni ena kpa ɓe wo da mi gbma muhni ee hna a gbmi e pma ye ge ezo mwa bere shna ma chni ɓe ga da ɓe yna. Eɓe deyi lo, aza ɓa si ena ɓa fu pa yna epa hna ade ɓe chni du ata, aya cire lo asa ɓwa la ge a mwa sa, woda aza gbma, epa hna ade ɓe chni aza ɓa chni ɓee ɓa pa chigbe ge yna apa a ku estini'o yna, aza ɓage chni ɓe ɓa snu ge yna ɓa ge chni ɓe ɓa snu pma de ena pa hnai dodo a chni ɓe ena pa hna.